<noise> Eme pertama tong na peang taung di wulu de manuk eme nggo kut apa kut tapa, na peang taung wulu'r de manuk, poli itu eme poli na peang taung wulu'r ga ropo one apa'n one one sai'n manuk hitu. Poli ropo one sai'n pande mata na peang taung di dara'n. Poli itu tong ga lea lite one <hesitation> apa'n one tuka'n emi taung tuka'n sot nggo toe ma guna'r kut kut hang nggitu. Poli itu tong ga apa lite hitu tong poli apa poli lea hitu, lea hitu poli lea'n tong ga eme nggo ngoeng tapa lite apa di, apa taung di bumbu'n di. Poli bumbu hitu, bumbu hitu tong ga manga sot na merica one'n, manga sot na nggurus one'n, nggitu. Ma sot na apa one'n do ket sebenar tah nggitu, poli hitu tong ga eme rasa rasa nggo tong ga poli taong na'ad bumbu nggitu. Poli itu lite tong ga na'a one manuk hitu na'a one manuk kut apa hitu, nggitu kut nganceng gelang mame'n sebenar eme nggo tong manga taung apa situ bumbu situ, nggitu. Poli itu ga eme kokor hia tong kokor hia tong <hesitation> ropo taung lite. Apa'n one pa'an hio one sai'n, one lebe'n, sangge'n taung ropo nggitu. na peang loke one wai'n hio, hitu ata nggo'on ai apa bail nitu nggitu. Na peang hitu'n poli hitu eme poli ropo taung eme nggo rasa'n rasa lite nggo ga pas ga <hesitation> apa lite samo lite manuk hitu, samo. Poli samo hitu tong ga eme rasa rasa poli samo'n bersi'n tong ga na'a ket lite di, poli itu siap di wae agu apa tacu, tacu ko apa nggitu siap tacu na wae bone'n poli na wae, eme lua wae hitu tong ga na'r manuk situ one'n ga, na manuk agu bumbu bumbu de one'r, nggitu. Eme cero tong ga, eme cero hia tong ga cama keta kin agu apa agu eme kokor agu kokor nggitu, eme cero hia, hia tong bo ropo ropo ropo sangge'r taung nggitu hia kole na bumbu one'n tapi bumbu situ ga bumbu masa nggitu. Bumbu masa situ poli itu na taong one ma- manuk toe bumbu baca haer one apa bo manuk ho ca bo, nggitu. Eme poli hitu tong ga, eme poli rasa rasa nggo mame's eme poli cero'r ga, nganceng kole lite na one piring, poli itu tong poli na one piring tong nganceng hang lite agu. Sangge'r taung lawa one mbaru.